Hoey, azafady direktera ah, azafady fa tara iaho defa niezaka avao aho keny nahay niala naranandray tamignay fa eh bus niraisako lah tagny sy de mahavoa loatra, avy taloloha ay da tapa-tapaky frein, da nanamboatra agniny koa da nifindra nifindra bus iaho, igny anah nifindra igny koa da mbola vaky pneu ko igny bus igny da, azafady sarô sy raha avy amina loatra avao ity ky fahatarako ity.